Kwtal kwtal chamungrokno kisa kisa khe tubuwi tei saimanjak chamungrok bai rabjak khlaiwi chwrairokni palates no kotor khlaiwi mano. Chwrairokno chamung tiyar khlaimani samungno tubumani bisingtwi curiosity tei chamung kwtal chaithokmani khlaina muchungma wngwi thango. Rangchakni manwirok bai chamungno nukjaknai khe swnammani abobo bohrokni muchungtwi wngwi mano. Kwtal degi rwmani bisingtwi sepmani kwmajago tei chamung kwtalrokno chaithokmani khlainani bagwi kaham khe chubachu khlaimani bisingtwi poito khlaina bagwi wngwi thango. Chwrairokno phan rwi eba bribe khaiwi chamung rwmani yakni mwthangwi tongmani abo chamung bai kwthalaijak tongmungno swnamwi mano. Bumabupharok hamya chamung chamani model khlaiwi mano tamni hwnba chwrairok kwbangma jorao borok kotorrokno simi khlaio. Chwrairokno kwbangma tei rangchakni chamung chana bagwi chubachu khlainani bagwi patient tei swnammungni chabi.